Jadi sok- jadi sangat <hesitation> jadi kai penting bolo wo siodaka nanga nanga pasangan manga sinyia, manga sifat, manege harus wo siodaka, karena <noise> nako wo siodak ua wo kawing ika nege ka wo singsara, wo kawing ika de o kia hal- hal yang wa wa ingin ua i terjadi semis <hesitation> i po nako manga sinyia ja torou ei ina posana, in pokonya ina pokonya sokmanege boloto nako wo sodak ua manga sinyia, nanga pasangan ika soko manege.